Ман тақрибан бист маротиба дар як моҳ ба автобус ва маршрутка савор мешавам. Як роҳ ба ман се сомонӣ меафтад. Дар як моҳ тахминан шаст сомонӣ сарф мешавад. Агар рӯзҳои зиёдтар ба дарс равам, ин рақам зиёд мешавад. Ҳамчунин, барои вақт сарфа кардан нақлиёти ҷамъиятӣ қулай аст.